Namo gena ena gahi fola gena ena oro eno sedaba gofu coma hate ma jaga, kene-kene gena, rasi ena gahi ena ma rupa gatebena, ono tegena rasi ene tarine kagena.